Ujun ñanuu tu mena men un ndoxa'a xhi'í ikuu kua ña'a tulin tulin ndox ndeke tikutuña'a iin na me esterio, ujun kuu taje i ku'a, kuiña kandeje kee acitiña kendovee ñake ku'a nguinda ñagen ña'a, ujun namen preparacion nde yendavii arroz xa'a.